Fangi nai nai a la mino nugu matelas ira manuk a, tapia tapi atariakan kaya ata geser a atariakan manukan mahal, kaya kusa sai kusa sai mo raca raca jadi waluk. Jadia, nai kubail ku kamanuk ira ke' lekan ke' misalnya ulan sa ira ku ka fakasa fakaroti, sukur anai ka lo acara ra wekan mancia fasasa ra te ira fisa baru ku ka karna ira manuk ira kan e kaya raca apalagi kaya aku nai a nugu nugu pis a pis pis pis la pis tetap a nai tei. Jadi untuk nai ku ka ku kubail ku ka manuk a ira memang ngarak ngarak loka. Su nugu nugu sukur ra ira karo mancia mancia dawela dafisa te a siwa mau mau kuworan sukur cuman megei e tapi ke' manafandakan biasa kaya dawei nai mancia fisasa atau mancia mancia matamata ra. Matamata irakan kurang sukur yang mau kuworan sukur tapi mancia dabei da da tah da ta da tanus to da ber sedih. Jadia, mau kubersukur mo lamino nugu naguan tei